ရခိုင်အစားအစာတိထဲမှာဆိုကေမုန့်တီကိုအကြိုက်ဆုံး။ဇာဖြစ်လို့လဲဆိုကေမုန့်တီကကိုယ့်ရခိုင်သားတိအတွက်အစပ်လည်းတဝလည်းစပ်လည်းစပ်တေ၊အဗြီးကေရခိုင်တိကအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တေ။နောက်ဆုံးတချက်ကဖြစ်ကေ၊ရခိုင်ရိုးရာအစားအစာလည်းဖြစ်တေ။ယင်းကြောင့်ရခိုင်အစားအစာတိထဲမှာဆိုကေမုန့်တီကိုအကြိုက်ဆုံး။